Frein zegny, ampiasaigna azy mba hampidoko raha mandeha. Ôhatra zao bisikileta na môtô na tômôbily izy ka fa mandeha igny adokonao amina frein. Tiregnao na hitsahignao na idiavignao dia midoko i raha mandeha igny.